کم څه چې زما فکر ته اوس راځي، هغه یو مرغه دی چې د بم په نامه یادیږي. بم یو د هغو مرغانو څخه دی چې د شپې ویښ وي او د ورځي چنداني فعالیت نلري او پر درخته کرار او چپه خوله ناست وي. وایي دغه مرغه <hesitation> د شپې ویښ وي او د ورځي بیده وي او ښکار هم د شپې کوي او سترګې یې هم ډېري غټي دي او کیدای سي د شپې دید یې هم ډېر ښه وي.